أحب أن أتكلم عن الفن ، أحب أن أتكلم عن الرواية، عن أبطال الرواية، <hesitation> أحب أن أتكلم عن <hesitation> قصص تاريخية، قصص خيالية، قصص رومانسية، أتكلم عن كل هذه الأشياء، لأني أحب مرة مرة القراءة.